هو لو لابد ان حد يموت قبل التاني يبقي اكيد يعني الواحد مش هيبقي عايز يعيش ان هو يشوف المراره بتاعة موت قدامه حد عزيز عليه وكدا، فأكيد هيبقي ان الواحد <hesitation> لو مفيش امكانيه يعني ان الاتنين يموتوا مع بعض بس يعني كل حاجه بأيد ربنا طبعا ودي ملناش فيها.